Panoo soleeroo ka kuraŋo le dii, dinbaa, daamiŋ to, i ye a loŋ. masalaŋ fee, <hesitation> fonkoo, tansiyoŋ, oti tansiyoŋ maŋ soto je, walla hani wo tansiyoŋo miŋ miŋ a ka, panoo soleeroo ye ka dinbaa le dii, wo dinbaa, a si i peeriimeetiri noo le, niimeeroo soto i la suo kono, niŋ dulaa doolu faŋo i se jee sumuyaandi noo le komiŋ i si i la poritabuloo baransee noo.